Vecino aipota tu reyapo ikavi va se reikua aja paraete ta ko, aputu ko ai se mbraiki gui jaema ajata amae vi vi iru koti Ayembovɨa paraete vi aja rambueve esa aputu ai paraete jaema sekirei aja se seretara reta ndie aja iru koti, ndepuere ra nde reyangareko, rembou mbou se temiti reta nde reyapo ikaviva se ayu ye yae se amboepita nde jare aeyata vi ndeve